Koa e nanagny tragno iaho zao hoe, afaky gn'ivarota hany, da karazane hena io, karazane fia io gn'aniko amignao, fia endasigny, aniny ridritry, aniny maro karakarazany, zay e naniko inaky la ohatry ka hoe nanagny tragno fandrahoagny sakafo sakafo zay iaho.